Lo hillonre lo'o, ha ini ha iin yomijin, iyo'o tukukene yuu vee iyovee tanini taxhí, ahinre ha ini iyo onrel no'o lo hiyuu kex <hesitation> uu unaté há nakulo najui viko tute kiyee vikó no'o na'a nna ile xuu.